<hesitation> في أحد الأيام كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة مخبأة في برج جديم, كانت الخريطة مليانة رموز غريبة وأماكن مجهورة-مجهولة قررت الأميرة الشجاعة إنها لازم تكشف سر الخريطة وتبدأ رحلة مليانة بالمغامرات والأسرار الكثيرة.